Koa za zen̈y prôgrama efa voafaritry tsara feky tiako. Fôtony in̈y bôka an̈ao fa direkty hoe zao no tsy maintsy atôko nian̈y. De fa tsy maintsy vitan̈ao fekiny in̈y. An̈ao zen̈y mifen̈y mare mba hataka izy in̈y. Fa koa araiky miôvaôva in̈y, manjary karà ol- olo tsy matotro àby an-ten̈a koa fa miôvaôva. Na ny jerin-ten̈a zen̈y manjary miôvaôva. De sitrany fo zen̈y araiky ten̈a tsy miôvaôva in̈y feky.